नाज <noise> नरा तरह को रेवे जसा गव रेवे मक्का होई ज्वार होई बजारों हो यो। ये सब नाज रेवे गवा की आपन गव ये पिस के <noise> रोटियां बना सका फेर वे रोटियां आपन खा सका। अर मक्का को भी आपन रोटियां बना सका <noise> मक्का ये पिस के उन रोटियां ने आपन खा सका मक्का को रोटियां ज्यादा श्याला में खावे क्योंकि श्याला में वे बढ़िया लगे। अर गवा की रोटियां रेगुलर खवा एसआई ज्वार रेवे ज्वार ये भी आपन पिस के यूकी आपने रोटियां बना सका। रोटियां बना के आप न खा सका उन ज्वार की रोटियां ने भी श्याला में ज्यादा खावे मक्का के नई से श्याला में खानों पसंद करे लोग भाग जबकि <noise> गवा की सब दन खावे।